الرياضيات إسمها مشتق من الرياضة، أنا شخصيا حاسة هي تمرين للعقل، إذا كان ما ندرسوهاش ،إذا كان ما نعلموش <hesitation> المخ نتاعنا ما نمرنوشي باش يكون <hesitation> باش يكون منطقي، وش يكون حكايا معنتها يعرف يجمع ويطرح ويعرف يخمن <hesitation> نتعب في حياتنا مخت- يكون <hesitation> مرخوف كيفاش نسموها هيكا يعني ما يجمعش <hesitation> نعم مهمة الرياضيات.